نحن أقاربنا كثير كثير من ظمن أقاربنا هو عمي، وعمي الكبير عند أربعة أولاد، لكن الصراحة ما أشوفهم كثير بسبب مشاغل الحياة، وهذي هي سنة الحياة يعني، وكلهم متزوجين وكبار وعندهم كمان أولاد لكن نحن بعاد عن بعظ في الفكر أصلا.